फरवरी महिना मतलब माग ना मास माग मास का है इनांग। ना हलको हलको वशन ना आगमन तैयारी रहा है इना महिनाम। मौसम वारू सुहावना लागे बहुत थन्डो रहा है ना बहुत गरम रहा। है ताज़गी रहा है ना उरुजा बोनी रहा है यो जी महिना वारू रहा है। इना महिनामा धार्मेक्स ना संचक्रतिक नेद्रस्थिति जी वारू को है। महिनाम जी वसंद पंचमेन बिशो में रहा है फरवरी एरम सरस्वति। मातान पूजा भी कर रहे ना महिनाम मा प्रेमन सोहार दन मौर। मास को है जीव इन दोरान काई अंग्रेजीत। <hesitation> काई काई लुदार वेलेंटाइन करे ना यो मनावे एक। <hesitation> नयो नयो सालेन सुन्दरिय महिनो को है जिया।